You know ley have a parable ley say ley way how you live your life la way how people will see you man like me I can’t boast abor myself but most sor ley community I live in I can always set good record because of today or tomorrow I get children neh growing up I get my wife normally when you living among people you have to put up a good attitude and character that people will respect you to ley play where you living air man like me any of my friends neh you ask abor me ley can’t tell you nothing bad or evil abor me i’m a good man i’m a business man my children neh going to school I maintain my famorly so I think when you ask anyone nor my friend neh abor me ley jeh tell you about my character i’m a kind man I don’t may palava with people in my community I always ley first to say sorry to people because human being we are different different so people ley lay thing you do to neh ley keep it in your heart or in ley heart. Today or tomorrow when good opportunity come for you when people neh asking abor you ley wey get bad bad thing neh to say abor you so many like me my community where I living in I very careful with ley people neh around me I don’t leh nobody to say any bad thing about me when my children neh offend anybody I can be ley first to tell neh sorry becor you know children neh la children so I think when you enter my community you ask abor me I get no criminal record I na take nobody thing me and nobody in palava ley only thing ley will tell you la man he’s a working man and he and his family living here yeah I think la ley only thing ley people in my community or my friends can tell you abor me.